Le tartarüghe a sun d'bestie ën po speciali, cuai volte cuandi t'ie vëde ferme, dirìe ma coza al e, al e n'a bestia, al e na pera, coza al e cula roba li, cuindi al an 'na curasa robustissima e cuand a s'bugiu a van pian pian pian, ma a van lögn, lögn e anche lögn